Ñaan najín ţí umundu wí purirëţ já cíyáa nëkëma nëcaţ díka ká kowí nafíin wí. Ñaan o ñaan enka kowí nafíin wí nëká kowí nales wí. Wël káaţí banjakú já bëjá nafíin bako nëjá doome kadoyáank wala ndoome kawëţ yink. Kon nak ñaan purirëţ ñaan cíţ nikanjáki dooţ waŋ bañaan bëliyëng tú ebëdoo wul.